عادةً نحب نوصل في الوقت, نحب نكون دقيق في المواعيد متاعي, مع صحابي, برغم هذا في بعض الاحيان يمكن نتأخر شوي, إذا كان حاجات أخرى نعملها, على زمتي تكون خاصةً إذا نخدم, وإلا حاجا, لكن غالباً نحاول نوصل قبل الوقت, وإلا وفي الوقت المحدد اللي متفاهم فيه مع صحابي, باش نزيد نقعد معاهم أكثر وقت, ونزيد نربش برشا وقت معاهم.